Adze a mepɛ yɛ paa yɛ akenkann. Saintsir nye dɛ <hesitation> Akenkan yɛ adze bi a meyɛ a manko mehyɛ me beebi a manko mehyɛ mo dodoow bi mu koraa mutum meyɛ. Ɔma minya esuadze, nkasafua ahorow bi wɔ hɔ a menntsee da mutum muhu. Itum hu- enye ɔkyerɛwfo no itum dwen dze wo ho hyɛ ɔkyerɛwfo ne tsebea m' dɛ ɔreyɛ dɛn ebɛ asɛm besi na adze. Ɔma w'adwen no onya edwuma bi yɛ. Na akenkan so wɔ hɔ yi ɔma enyigye. Asɛm bi wɔ hɔ a obi pɛ dɛ ɔka a obenya asɛm no ɔbɛkyerɛw. Sɛ ɔwo kenkann na ehu a na ehu nyansa a nkorɔfo - onyansakwan a nkorɔfo fa do dze kasa. Ɔma etum nyin bɛyɛ badwembanyi nyansanyi. Na bio mekenkaan a mennkɔpɛ beebi- mennkɔtsena beebi ma mennkedzi nkɔmmɔ bi ma ɔmmfa asɛm mbrɛ m'.Ntsi emi dze akenkan dze m'enyi gye ho ara yie.